في أحد الأيام، عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية مختبئة بين الأشجار في الحديقة. بمجرد أن لمستها، شعرت بطاقة غريبة تسري في جسدها. بدأت القلادة تتوهج، وفجأة أصبحت قادرة على فهم كلام البشر. قررت القطة استخدام هذه القدرة لمساعدة أصحابها في حل مشكلاتهم اليومية.